Aboa a bɛfrɛ no ako yɛ aboa bi a ɔwɔ su sononko koraa. Ɔyɛ aboa bi a, ɔno deɛ ne su no, ɔne mmoa foforɔ a aka biaa su ne nsɛ. Ako yɛ aboa bi a n’ano aate. N’ano aho. Ne kasa ɔɔdɛ nti dabiaa ɔyɛ a ɔma yɛka sɛ, ako te borɔfo. N’ano aate sɛ ako esiane sɛ, sɛ wonam wuram ne wote sɛ ako bi ɔɔsu a, ɔyɛ a wote no w’asom sɛ, ɔɔkasa te sɛ nnipa a asɛm no a ɔɔka no kyerɛ sɛ n’ano ate yie. N’ano aho a ne kasa a ɔka so mu da hɔ nti nyɛ mmoa nyinaa ne bɛtim yɛ sɛ ako. Ako yɛ aboa bi a asɛm na ɔtim kasa pa ara nti adeɛ a ɔma ako da ho ne yɛ ne kasa a ɔka.